Do lloje t’kcimeve t’ndryshme jon baleti, kcimi me taka, hip hopi, salsa, kcime moderne, xhazi, breakdance, kcime n’ballroom, vallet, vallet shqiptare, vallja e shotës, kcimi irlandez, disko.